पनीर के कई प्रकार के आवैर कहे जात हैं। जौन उनके बनावट स्वाद <noise> और उपयोग के आधार पर अलग अलग होत हैं। भारत में ताजो पनीर सबसे आम है <noise> जिसे <hesitation> छैना पनीर कहो जात है। यह दूध को फाड़ कर बनाओ जात है और इसे विभिन्न भारतीय व्यंजन जैसे मटर पनीर, शाही पनीर और पालक पनीर में इस्तेमाल करो जात है। इसके अलावा इटली का मशहूर मोत्ज़रेला पनीर अपने मुलायम और खींचने वाली <hesitation> बनावट के लिए जाने जात है। जो पिज्जा और पास्ता में उपयोग होत है। चैddar पनीर जो इंग्लैंड से आत है। एक हार्ड और स्मोक्ड स्वाद वालो पनीर है। जिसे सैंडविच और स्वाद में इस्तेमाल करो जात है। स्वीट्स <hesitation> पनीर में छोटे छोटे छिद्र होत हैं। और इनको स्वाद हल्को और मिठो होत हैं। परमेजान जो इटली को होत है। एक हार्ड और तीखे स्वाद वालो पनीर होत है। जिसे पास्ता और के लिए उपयोग करो जात है।